Ia, torinevisy io baka misy karazan̈y maro arakaKarà visy koa zen̈y fôtiny misy visy maventy misy araiky madiniky. Fa ny azoko volan̈iny donko asanany io ahodikodin̈y zen̈y izy aviô man̈adoso visy tian̈a adoso in̈y koa afaka mametaka koa baka io.